قلم الرصاص koyelaton mi allafi, awwo logon ghase nannae ingir ormood ta'alagi daffi. او man minga igina famga'lagi daffi ormod ta 'alagai, او lontani ingir rasasiya, f taka saba ingir mani enchi logo musekologo او ghaseko logo ingir haje narrie logo, owoltani saba oretani saba saba saba, man ormga kawaynami irr, man ormelin faye, ingir koyelo kala fi tar, koye shafalogo, kala fentany owolog sabnami, kan kan kandy narrie logo, haje narrie logo saba saba man orm awo log daffika oseda kikan nanna iri, man assei faie.